ani dzadiya nutini dzadiyanu kugiwar yi madzi nu kugivari ani dze ku si ma dzu ku si tsuwai ani dzadutinini ani dza bara sir sume dzadd bara sir sume ni mapir kaka dukama ani gwu ahitalari gi luka vialara dzada kwasa dzada kwasa gu mpwi yimi ni ghv vi alu n dzadasa madzu su dzu yhe sakalaka tsu madzu vititilemi ana dzada subu tine madu subu tine ni ani ma dzi yhe ma dzi si tsuwai aga ndae pir dzadiya nutine ka fi nda pir dzadiya mbara sur sumda ni ma dzi sim nhi ani gheh mpala mpwir nar mbina nheh gih kwapati alari ko gi hirti alari magi hirti alar tsuwae gi suwa vi masun dzi kwasi dzi kwasi dzi kwasi tsuwae ani ki vitini gi vi tsuwae ani dzilika dabardzi angyar tine nda tsuwai ndari magi lar yimmi nheh tsu dzu batasa ani ma dzi kudi wulti sir sum ndar ani dza ta siya Ana hani gada lari gadalari kasa dzi gane dzadiya gane ndai sosai dza diya ganenai nam alar sir suma nam kwaray ti dzada lari apir gada lar sir sumai dzi zim tune toh apayunda ti dzi tara ndi tine nhi ghi ndi apir itara vitini dzi ntikar nhe ani tigada lar sur sime ni to ana hani madzi si dzadiyagane tine madzi ghanie tine gu kuta zindap ri sur sime tuza bara gi lari makwada lar sur sumer nhch ghi lari dzi suma ani shikenan gha kuta viyarlar yimir dzl sa dzu sa tsuwai ani dzu tra madzi tra luba tsuwai sakalatea dzatasi ma dzu tsuwa si sakalaka ghi siya lar sir sumer nigu lar sur simir ni tsuwai gi lar <hesitation> yimir ni dzi sa ma dzusa tsu dza bata tara luba ma dzu ganie tine ani dzadiyo subu tine madzu subu tine ggeh nda ar ai madiagiramae ntikar na ni akami ntikar nani akami ngeh ki vi alar yimmi kilar dufer ni kadzi sumai ani maghi vi alar si sum ti dzi sum ni tarar ni madzi tuda tara ni tsuwae maza si tubarna tsuwai ani dzaka mi dzaka mi tsuwai ani yi bata nda pir yar nar yimir nir yare dzi suma dzi sa ani dzuta tarar ni tsuwai ani saka tsuwai dzu siya nga tsuwai ani dzuku summi ti dza madzi ata subbu tinhe kal dzaka mi ma dzaka mi ni kal siya minta nar duver ni abayim rni yi siya vi alari dzu sume ma dzuku sum tsuwai ani Mir ni kukuta ntini ani dar kuda tarar dur aluba dara gi gyal sir dur hihiyadir sur dar abilawai dar ku si tsuwai mada ta mpwi sir sum dar wai gu suwan vi alari vialar tsun dzu bata sime madzi tra gi vialar yimir ni tsu dzusa dzurar tsuwae madzu wuti tinhe tsuya dza sub tinye dzu subtine to agi ndapir dza ka mi nda ka haita hari binar nar ga gi vialari tiga sakalwa tsuwai ani dzu si tiga wuti tini tiga bata kitanar yimmirni aka brarnar tiga lati ani dzu kwasai madzu kwasai ani mir nar adi wai dza bata tarar ni kaza nda ndi tara vitini aivi aka tkuta kyi dzii zindi sa so sai ma apir ini lakirnafa ini dzi dzatara vitira aivi akwa kuta ki ini mwayirna ni dzi zindi ni dzi mazi kuda zindi apir ndini dza zda kuda vi tira kadzi lai sir suma aka yimmir sa aka duve simma aka yimmir sa aka duve simma aka yimmir nam diya dyi sa aka duver na nam diy aya sume ini darma dar zhindi kawani mawi kura ta zhindi apir nini ndae ni da tara vitigur adiwai dar zindi to ani mapir dada ni mapi dzukudd zindi apir mapir dada ni mapi dzukudd zindi apir inini ndini dikuda vitra tada sub tune madar subtine kaganda pir ninimaui ni yi dza Dar ladar sur sumar dar dar sum sirdar yi ladar yimmir dar yi pwi aladar dar sume ani dar hyutir dar madai ti tarar dar tsuwai ani tsakalaka tsuwai giladar duver dar guladar yimir dar madar tsu sa tsuwai dar ku sum tsuwai ani darku tarar dar da nga mi darka bala wuyati si tsuwai giladar duver dar guladar yimir dar madar tsu sa tsuwai dar ku sum tsuwai ani darku tarar dar madarkutara ani ka nda pirini ani muawini gi vu tuni aka dakur tugada ladar sur suma gada lari yimmi gu dalar duve ani gu vai duni dza sub tine tunda guma gadiyo ta nyar tuni aka miwai a diya nyar tini aka nlilai waiku kuda nda pir ghi lakir dar ana hani to ani dar ma dar nda pir gu dza lakir dar ana hani to ani darma dar nda pir gu dza lakir dar guma gi nda pir gudzu tara vi dabari gudza tara vi surne ahani tiga daga tida to daba yarni ani dardar dza ani darda da yide mi wai ntikampapir dzaka mi adi da wai to wanan ka daba mapir gu vi tidar gada sumai darda sa yimir dar darda sun duper dardar da ana hani darda ndzai dar dabba ndi ndi lakur ni tara vitini dzi zindi tnidzi zindi apir ini ni kwulni yata tar sursuma ntikarna inini kwulmi yata tar sursuma ni kadzi sumai ya ta lar yimi ka dzi sa Ki hada da nar dusarni ka dzi kwasae dzadiya ka miwai ntika ani nkikarna yi dza tara vi tidar yi dzatana vitini yo ntikar na ani yata nar sursume ta dzi suma ka dzu su mar ya dzuwai nyat tine akami wai tunda mawir nyekamgivitni gatalar sur sumurni ka dzi sumai gi lar yimmirni kadza sa dzadiy ayaka mi wai dzadiya ka tsalai wai hda ba mayi nine to gadiya ngyar tini akamiwa gadiya nyat tini aka liyal wai ani dzata sum surni ka hadatalai binarni binarni yare yimimni yare ka dzi sa ka dza kwase ani kagi kagilar yimmi kugilari sirsimarni kazi tanku ma uhi adai kaga mpwi alari ka dzi ntaku sirni madzu hyeta tsuwae kadzi liba madzu kudzi tsuwae ani aga mpwi alari uhinda dzi da sa geh vi alar yimi dzada sa gu kwabatalar dusarni gu vi alar akumar dzada kwase madzu si tsu gu vialar mpuhi dzada nta kwa ma yimi adai gu vi alari <hesitation> dusa kuma gu bata vialari dzada kwasae ma yimi adai gu vi aladar dza da sa gu wasa lar uhidza da ntatwe uhi ni ta dza ta kur aka gbeh gu da din ga wasa lari ka dza din gu ntakwai dun uki nima ma dabar apiri ada ntaku uhi dzada ya kukupu toh anahani ntika ni ani ka di wasalar uhi ka dzi ntakwai aka dusa kadin kabwa talarin akayimi ka dzi sa ani su tu ntika adabara ntata ngyar ntikur nye akamu ka dzu dinga sum sa ani dzur at a ya daku huma dzata yel kukubu tika maga ngizi sida ntinye ndini dzi da tara vititira kuma dza da lai sur sume to dzadabara sursi me magu mpui sir sume toh aga pui alari